जुआ एभी हमें स्कुलो पुंदे पोदोन तो जस हामुक गुर्जी ती तुन्हे नोटास भानो। नोट्स को हेम करने के लिए भानु ने मुंजा भानु को गोली मार दी। गुर्जी बोलन जे शॉट मुंजा भानिया तो हस किचेयी कुनी कोस्चियां होन टू टेटुक हामे शॉट शॉट मुंजा लिखड़े।